Yeah the different different kind nor rice neh I know I know <hesitation> pusawa, I know fanfan and I know butter rice and when you see ley butter rice if you cook it with ley butter beans a can really taste nice and then <hesitation> ley ley fanfan, ley fanfan people often can cook it dry with argo oil that soup fit it when you put it with like beans or when you put it with cassava leaf a can be because a having la small small eye ley grain ley grain of it very small small so when you cook with cassava leaf other soup is like ley ley ley soup can take overcome it so butter rice good with beans and fanfan is really good with dry rice thes- these are the kind na rice la I know of and for ley pusawa when you cook it with palm butter and then when you cook it with how you call ley ley stew a can be very nice because ley can make it have that like strong or let say dry taste.